Ha albatta, xotira va diqqatni yaxshilaydigan oziq-ovqatlar mavjud. Masalan, yong'oqlar, ayniqsa, yong'oq va bodom omega- uch yog' kislotalari va antioksidantlarga boy.